نفضل نكون موسيقاره مشهوره علاش باش نوصل موسيقايا للعالم ككل، نحب نمتع العالم بأغاني بمعزوفات جميله، نحب نخلي الناس تفرح و تستمتع و تكون مبسوطه، نحب نحب ياسر برشا أمور نوصلها للمجتمع ككل و للعالم كفرد نخليه معجب بيا و نخليه يكون يحبني.